<hesitation> Raha mahandro sakafo ndraika arakarak'le raha atoko a no ampiasako le raha <hesitation> le raha ampiasana ananjy, ohatra hoe ahandro ahandro paty zaho a de amin'igny zaho mampiasa dobera, ohatra hoe <hesitation> mahandro ro zaho de amin'igny zaho mampiasa menaka fa le tavim-biby alongany zaho a mbola sy de nampiasa.